المكسيك فيها جو مختلف ومتنوع فيها حتات الجو بيكون فيها حار ورطب طول السنة وبيكون فيهامطره صابه طوالي وفيها حتات جوه معتدل بالذات في الربيع وفي الخريف لكن الصيف ممكن يكون حار والشتاء بيكون بارد بالذات في الليل ده في الحتات الجبلية والحتات الصحراوية الجو بيكون فيها حار شديد في الصيف وبارد في الشتاء يعني المكسيك دي فيها كل أنواع الجو حار رطب في السواحل معتدل في الحتات اللي جوه وحار جاف في الصحاري أو المناطق الصحراوية